Kuwinzi kwene linove mkulola amaisha yani kuno tukuyaya yakukoma yakuya isabui inukule kamaisha yakukoma yakui chani yanu kulinga nani changamoto mbali mbali zino zizoziya tuzana sweswe umazana umwanche nuwi kolo yani chinowi kolo kuom mazana numwanche kweki ngaka hombeche kole kilumwa chekuombu mazana nowi kole kwekwi nganya akachombi chicho kweni kwa hio ichangamoto iyo yani kuno tukuya tukuyu kwi pewa yota kuikuzima